<hesitation> kui'ya kui'ya jna-ininchi chikue xi ore yixiso ndute ore, te kaaso ɨ́ɨ́n te kuenda kuva'a-iniso, lujua ni ye <hesitation> ye lo kuu mispero naá, xi lujua wa'a ye kaaso xi eh <hesitation> jnu na kuu kue'e, jnu na te <hesitation> kala va'aña'ai, <hesitation> te lujua ni ye chikue kuexi xi kee comidaso kee te na kue lujua te kaa ajnu comidaso.